Guùŋ, tìyèe, taai, tiinȧŋ, nɔɔnɔŋ, nɔɔnɔŋ diè guùŋ nɔɔnɔŋ le tìyèe, nɔɔnɔŋ le tiinȧŋ, zììyȧ, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ guùŋ, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ tìyèe, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ taai, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ tiinȧŋ, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ diè guùŋ, zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ lè tìyèe, zììyà jɛ̀wɛ̀ le taai, zììyà jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le tiinȧŋ, kpɛ̀ɛ̀ùŋ.